E yʉ cumcuy hʉy hʉy hʉy hʉy jejaŋ en ʉn nʉmpa hasta donde juti ʉn hizʉ todavia ʉn hizʉ pʉy nucʉ porque pues yʉji ye cumcuyjʉ pues antes hasta donde juti ʉn ʉn jamʉjpa yʉji pues antes antes este yʉji ye gente pitz pobre itʉ pitz humilde itʉ antes cuando cuando minpa ca yʉqui eyajʉpʉ como ye gente pues wat este wat heychu wat heychu hʉy tzamtzamnayʉ itʉ ca yʉqui tʉgay jeeŋ entʉ cuando minpa itʉ este gente eyajʉpʉ y mas que shi isucpa itʉ que weru que pʉpʉ cap way este tzamtzamnajmusucʉ itʉ y y puede porque pues como ca antespʉtʉg pues como cap aŋpʉŋ asucpa itʉ wat como yei Yei pues cualquiera cap este cualquier gente ʉ ye ni gente yʉ yʉ tʉwan gente tʉwan cumcuyjʉpʉ yeg yeg tzamtzamnaypaam este ca yʉqui tʉgay jeeŋ yeg este ʉm pichʉmpa te calle yeg este min ispaam ca tʉwan an tʉgay u ca ni an tʉgay tzamtzamnaypapʉ ca yʉqui jeeŋ quey cʉnʉsechʉcpapʉ pero antes antes cap wataja antes cap hʉy numcʉtʉyshucpa itʉ ca ca este ca gente tʉgay ʉni numcʉtsucpa itʉ porque este way tzamtzamnajmusucʉ itʉ ca yʉqui porque como ste ca yʉqui tʉg cap minsucpapʉ eyajʉpʉ y wat wat este wat ʉtʉnsucʉ itʉ este español entonces como puru aŋpʉn pues cap way tzamtzamnajmusucʉ itʉ y yʉji ye cumcuyjʉ pues ay en cuanto a cay costumbre ʉ cay vivencia pues antes yʉ gente yʉ mas campesinu itʉ mas campesinu itʉ porque Yʉji ca apupʉn tʉgay u ca jatʉŋ pʉn tʉgay cap este cay cay forma de cay hʉy cʉspapʉ cap wat como yei antes ca apupʉntʉg cap este cap nʉcsucpa hʉy hʉy zʉqui piŋʉ ca zʉqui cap hʉy mechsucʉnajpa y ney nʉmjatajpa itʉ nʉni pak wʉtʉ cap hʉy mechsucʉnajpa ca zʉqui yeg cap tzuaŋam minsucpa vera cay zʉqui jeeŋ a cap zʉqui cay hʉy hʉy mechsucpa itʉ para hʉy cʉspa y shi de nʉ yujcuy tiempu cuando teg hizʉ que yugwin wacsucpapʉ y tzʉpʉ pʉpa ca tzʉpʉ cap hʉy tucsucpa ca tzʉpʉ cap hʉy cʉsucpa verda ca antespʉtʉgais y eya ca nama hʉy este pʉj masque hʉy ʉna macuy hʉy aŋitpapʉ cap nʉcspa hʉy mechʉ masque zʉna nʉcspa hʉy mechʉ eya cap hʉy macpa ʉ eya ap hʉy suypa y ca'sa ca gente ʉni yacʉsʉypa itʉ y pues como cap capʉ tiempu capʉ tiempu verda pues cap eya cay quinea cap hʉy penpa eyab cap este sʉk cay hʉy hʉy andalon cay andalon cap hʉy hʉy tzʉcsucpa itʉ eya cap hʉy penpa masque a casap tomatitu Y pʉj ca gente ca'sa yʉp yʉ cumcuyʉ jejwʉ y algu seriu itʉ nete porque como yamʉ tuŋ yamʉ tiʉmʉdʉy ca gente tʉk wʉtpa cap puru vestia y vestia el que vestia ʉyʉpʉ cap vestiamʉ quimwʉtpa y pues capʉ tiempu tambien pues yʉ cumcuyjʉ nete pues teg gente mas mas catʉlicu itʉ casi puru catʉlicu itʉ ca gente yʉ gente yampa tʉgʉ itʉ ca yʉ yʉ ni jatʉŋ pʉn hʉy tzame yei pues mayor parte de ye ni <hesitation> yʉ gente pues yʉb este yʉb este evengelicuam pero antes catolicu y antes cap este hʉy tzʉcsucpa itʉ verda ca sʉŋ sʉŋanʉmpa agosto, eneru, eneru, eneru febreru y agosto ca sʉŋ ca tradicion antes ca y como ca tradiciojʉ antes cap tamal tzʉcʉnʉmpa de este octubre todo santu sato santu cap tamal tzʉcpa ca Ca tamal tzʉcpapʉ cap yʉjʉ caja verda pitzʉmpa cap yʉjʉ caja ca este ca chilienchu setpapʉ cap cay ingrediente setpapʉ cay cay condimentu cap jʉyjʉyshucʉ pacʉ nʉmpa pero yei pues como que watcajaam tantu porque como que antes verda pues cap este tradicion y antes pues ca gente cap como sʉŋ cʉwʉtpa minpa ca gente ca este eyab cumcuyjʉpʉ minpa todo mundu cap cʉyʉjpa pero cuando sʉŋ jama cap cʉyʉjʉnʉmpa cap yagui wa min hizʉ que que tʉss wʉtpapʉ u hʉy vieju yʉte jeŋ wʉtpa cap cʉ yʉjpa nʉmpa como yʉji ca ca este ca ʉcʉpʉntʉg ca tablon jupapʉ tʉg cap vueltu ʉllʉ ca carru ʉllʉpʉ cap hʉy hʉy nʉcpʉgʉypa verda cay tienda de yʉte, de zapatu cap hʉy juyshucpa todo mundu cap verda cʉyʉywʉ wʉtpa y ca'sa ca ye gente antes itʉ ye gente antes cʉyʉjpa y ca sʉŋjʉ cap echpa ca gente pero pues aunque yei pues verda cap nama este tiempu cap nʉcsʉ y yeg pues como como cristianu pues yeg yagui verda cap este yeg yeg cap poco ca genteam ca Sʉn cʉwʉtpapʉ yeg way chisucaam casi importancia pero pues antes ye gente yʉp este como que mas mas este cuidadoso itʉ tambien porque como como yei yei pues algu algu te gente tʉgay yʉ jʉme gente tʉgay yeg pues como cap way way musaam y como pues verda yei yaguis cap ca apupʉntʉgais cap jay tzamaŋcʉtuqui tiʉmʉdʉ tiʉmʉdʉ pʉn jejpa u tiʉmʉdʉ pʉn este tienes que pʉn hʉy tzʉcʉ pero pues antes cap ca mama pʉn tʉgay verda ca jatʉŋ pʉn hʉy nitzʉshi ajpa de ocho hasta diez teg eya hasta hʉy aŋitʉ hasta doce une y cap algu une para yeg ye yʉpʉ tiempu dificil pero antes cap ca yʉmaytʉg cap tzʉshi ajpa hasta hasta diez y algu verda cap algu este algu unetʉgay pero pues antes cap verda pues wat como yei yei cap pañal desechable yeg vueltu antes cap Masque cay chepe cay chepe tucʉ tʉgay yajcu yʉmaytʉgay cap hʉy chatzpa aj cap hʉy pañal hʉypa ca une tʉgay antes cap masque camisa tucu pe cap hʉy quetsucpa ca unetʉgay wat como yei y pues ptzaŋ cap este hʉy tzʉcsucʉ verda pues une hʉyshucʉ algu pero yei yei pʉes watcajaam antes yamʉ apʉyʉ itʉ como yei cuando nʉmpa ca gʉbiernuis ca une tʉg ʉn apʉyachʉcpa y shi aŋmaypapʉ ʉn apʉyatzʉcpapʉ aunque pues cap nʉmpa ca gobiernu teza pero pues pero pues poco cay apoyo pero antes cap este ca gente tʉg cap pama cuymʉ mʉŋpa ig ca colchon cap hʉy jʉjʉtʉŋpa cap pama cuymʉ mʉŋpa ca gente antes ca tʉk cap cap wat este cap wat yʉsa de material antes cap mug este cap nea y antes ca gente cap verda pues ʉn jamʉjpa que cuando ca gente cap este tʉk tzʉcpa cap hʉy hʉy pajpa cay tʉk hʉy tzʉcpa cay mugtʉk y ca y ca nama tʉk tzʉcpapʉ cap hʉy hʉy hʉy nama ajpoa hʉy aŋtzamʉypa ca familia y el que teg vulunta yechpa cap nʉcspa nʉni tʉk newʉ nʉni petz tʉŋʉ nʉni pʉj tucʉ Cap ca'sa ca gente hʉy hʉy tzʉcʉ cay tʉk e despues pues cap lamina aunque eya hʉy jʉcham cay cay cʉpa cay petz ca'sa ca gente cap jejwʉ yei pues yeg otro mʉdʉam yeg cualquiera pues masque muy pobrepʉ pero yeg hʉy tʉk hʉy tʉk de block de loza y shinʉ de lamina pero pues pues en parte pues cosa teg cosa itʉ que wʉjʉpʉ teg que buena cosa itʉ pero a diferencia de yei pero pues este pues ca'sa ca gente cap jejwʉ verda antes hasta donde juti nʉmʉypa ʉn ʉn este ʉn jamʉjwʉ ʉ hasta donde juti tambien ʉchi ʉn chiʉ cuenta tiiʉmʉdʉ itʉ pero pues ya de de mas para caja pues pues wan nʉmmusam mas de lo que jan ishipʉ y buenu aunque en parte pues tambien ʉd ʉd ʉn jatʉŋ hʉy nʉmjayʉ tiʉmʉdʉ itʉ yʉ yʉ yʉ gente yʉg jejʉŋmaŋʉ tiʉmʉdʉ este yʉ gente tʉg yʉg minʉ porque antes <hesitation> nʉmsucpa que que yʉp chimalapilla itʉ Pero como cuando ca gente caja ca plaga tʉgʉyʉ entʉnces yʉg yʉgaladu winajwʉ ca gente y hʉy patʉ yep ye lugar adyʉg este yʉg jejcuy tzʉcsucʉ